I vantilatera io zany da fitaova raiky izay mamoro rivotsy. Ny fomba fiasan'io moa zany da tsotra: mampiasa fefy mihodikody e hainga ka manosiky ny rivotsy, mamoro rivotry mampitony.